Sawa ndiwesa ndisove, inzovele, <noise> une ndingai umukwa pakise pasikukuu <noise> navana vangu nditamile, <noise> ndibea kukulu wari unsele unsele guli. Twikule unsele ndivika kunyumba, <noise> ndibaa nditola inyama, inyama ijangube iji ijangube, nditola ndivika, kama umwana uju ujungi nilije ijangube kuba kutola ijasenge au dumila akakuku, udumula akakuku <noise> uvika pala, avana vangu isikukuu jibyake vunonu, <noise> isikukuu jibye vunonu, najune pondita nijune ndikela kweli, avana vangu tutamile munyumba, ujunge atamile pala ujungi atamile pala ujungi ava. Nundala avangu papembeni apa, uve tukilila twita apo sawa, utwahulile avana vitu ava. <noise>